Jen kuna nuu nuu kixuu inixu inixu kixuu oaxaca, inixu kixuu kavakoa iñuu kixuu kuan inuxu kixuu ijani jani nikaján ndavaru <hesitation> ndavaru idita ini kenró, ndono kuei ndunaxu kutuu ndavaru chino nduu ditá ndavaru uun nditá nii ñanadika chí menró ja knedo ndono tininka kexuu kixuu ijani jani ka'a inaka chikika.